Hioko'i, tootoroi ua huku- haa'iepa, tootoroi ua huku huku'upa hioko'i arusu- haa'ioupa oirare, arusu petu- haa, ioka petuia ioka petuia hioko'i. Ta bisiobaa hioko'i roari, a bisiobaa oo'ore bo riari puuriapiaroha. Kea'ee riari, aru petuiia eipa ai'ohuara. A bisiobaa hioko'i oari bo riari iokaareha, tokoruhue roga'a, uaaba haia ei tabiri'ooarei hokoebohara oo'ore abi'ure bo aripu. Ioka hukuia hioko'i. Ioka huku- hareehara, eipa'oo hioko'i oo'ore, bo utohara hioko'i a kopeea, a kopeea bo uto a ioka koobaa, ioka pore pitaa suari pita ebuiia. Ioka taruu'eea haia bo rohusuaro tea'upa. Ioka taruu'e- hareehara hioko'i oa'are a ruiia, oo'ore keha hioko'i, a kaisi a bisioe bisio pita bo kaisi'o ta pa'apa'ahupa hioko'i ta ruiia. A tiripi'upa ruiia roga'a bo takiriarei oirau tahataha- aararoehara roo'ore rabusaa. A ruiia a ruiia ioka, aruiia hioko'i ioka aaraba oirare, au kotokotorapiu'iia hitaka bisio'upa iokaa, agaa kea'eebaro, agaa aga oiraarei agaa agaa oiraarei aa'aarabohara. Boikiro hioko'i, aruiia a ouebaa hioko'i oo'ore oari bo riari piiaiha. A haroebaa hioko'i. Ioka abeea hioko'i. Bai iiba hioko'i tootoroi ua urii'o'upa iokaa, o ubaraaupa hioko'i oo'ore apasu oirariabaa a huku'upa. A kopeea roga'a booriha tu'uaiaro. Hioko'i iibaha tu'uaiaro pita keiba'oepa. A keibeea bisio pita keiba- hara'oeroo oo'ore bikoru'u. A keibeea aru horeea, aru horeea oirare aru uka ata'epita urereiia. Hapita aru pu'aupa roga'a, eipaareha haia oo'ore bikoru'u. Hioko'i ioka urii'oea bobogi'ii. Ioka urii'oea hioko'i, ioka urii'o- hareehara bo ohopa roga'a retepita a siroeupa ii'oo bo keiba. Aruiia, aruiia bo keiba aruiia, aruiia roga'a a tabiribaa hioko'i boorire karaiiupita roga'a boore bo papo'e'uai. Ua'opa hioko'i keiba'oepa, a keibeea, akeibeea, aga urire'upa hioko'i aga bisiobaa, Oohuu o ta'iritau roga'a ii'oo, o ta'iritau baiha bo papo'e'uai. A uka riiriiabaa sa bai'upa keiba'oe. Hioko'i iropai aba'oeuba iisio haeraahara, pita aga tarai'oiupa hioko'i bo riatai. A atukararibaa, a atukararibaa o kari'ara a ruihareea bo kitaraba. A bira kitapee oirau topa tahi. Sa boitoopai eapaau, ha atukararibaa hioko'i a abeea. Aru uruu'osii- hareehara roga'a a bo ohopa siro'upa haia oo'ore bikoru'u keiba'upa, a abeea roga'a, a abeea, a abeea a abeea bapi'itai. Uaha barakoepa ii'oo bikoru'u. Ua bisio teera'araapa hioko'i oru agaarei, ooo, a atukaraaba hioko'i oo'ore bo kita'oa, a aga kita- haraibaa bo topaui piri